bej̄u wen a kaa nju be ba ō e tīte o bóyo e ōro. a kaa nju be ne obari fima nī e nu re juju wa a kaā nju be. to wa mo eporu wen neē osoro chaa ru eporu. obar ka kase ru, obari ka chure ru obarī ka yī yen ru. ka kpe re epo ru kpe ma wen. aru okpe kpe nee obari obari momu ko ayen bere aār o kpe kpe nī. oso e-ta a o be orne re ba se kara kpara ebīna ē ne nu ra kaa. kara j̄u binara ō se ka ra kpara j̄u binara ō se ka ra kpara abby okure ke. ka ra j̄u nj̄u re dor a kaa. kara kpa ra abby yo wen ro. ko ma ō baj̄u wa yi a kaā nju. ene ofa fea ō nee bere ojiji enu ru Haā ocher cher egon. Haa leē be to wa neē o mo yo lor bo. a-n. ma yen ko osoj̄u nu. opaī for wa ār hm se kpe ru mo. ke a-ō e bebe or ne re ke obe be opaī. wen sel. so ne re opaī sel ya rore. ka wore eja. ka ō or waru taā na gbin wo baba bī gbīn wo nana ka na re we-l wo gbin gbin bi yoo be orbo nti to epore j̄i. nyoo bo tito epore j̄i. a kaa nj̄u so e ta nu re wa mur e bere gbere o ku emere baī re na be re ā re tor re e bo a kaā nj̄u. osaro wate. emere Robbot ogosu. emere wai ogosu. emere JD osaro nu. ba re na ra nara egbere gbere o ku emere re yi yen e-ta nu. naā tite a kaā nju naā ju nju etaā ba npio ru wen tor nu niyo onne a neē sī. onne a ne si so kāa nj̄o. so kaa nj̄o. re ka o ku tor yen ar jure. yiyen o ne re ke tor tor or ne olōo JN wai He To be nee ebo su nēe kuchure, ho re kpara re epeii so tta nu, dama yen re ton re se tta onne nonni na rent to ho mo, dama yen dat ma otor chiyi ka ti ebo, wen kare ki kaa yen koo waaie te ana ye, waai te a naa ē, yo bere wei re akaa njure se la dama nu nee ka jur mono da ma nu ru ka laa den ru ki ar mōo re bere nāa wen ru ema, ē nēe re dore wen tu ama njee. so edor akaa, kara kara bo nee, aton so akāa nju, re ke tta na pei-pei mpio kuuru to wa. Ewor